Avela ho maina tsara aloha mandritra ny andro vitsivitsy ilay tongolo an, dia apetraka amin'ny toerana maina tsara, mangatsiatsiaka an, azon-drivotra dia tsy azo atao anaty vata fampangatsiahana. Ny tongolo sy ny tongolo gasy moa izany mitovy ny fomba fitahirizana azy, dia tsy ampiarahana amin'ny ovy. Tsy azo ampiarahana amin'ny ovy izy satria ilay ovy iny an, mamoaka entona mahatonga an'ilay tongolo ho mora lo, dia mila sarahana mihitsy izany ny fitoeran'izy roa.